Empayaare Othoman nde ɗum wiyata Othman Empire, ɗum heɓaama, ɗum - ɗum heɓaama mo ɗum - gorko mo ɗum wiyata Othman Bey heɓii-ɗum to ndunngu ngo ujineere go'o e teemeɗɗe ɗiɗi e cappanɗe jeenayi e joweenayi AD.